Resika penguin zao zaigny, izy matomboko be zagny volovolony matombokô. Ôhatrany oe izy mivôny agnaty rano iny, tsy tônga agnatin’ny <hesitation> hôditry anazy aby <hesitation> I rano. Tsy legny zaigny agnatin’azy zaigny e. to de vologny ivelany hely fôgno legny fô matomboko be vôlogny. De zare aminje akôo, igny tsy de môra idiran’ny hatsiàka satrià izy tsy legny zisk’agnatiny akagny. De zare aminje koa matetiky mivorivory fônkarindrigny ih, mipetapetaka regny zare aminje-zaigny matônga anjare tsy mangatsiàka.